ھمین سجان سون پھرین زندگی مین ڈاڈھی ڈکھی گزارلی۔ زندگیم پیرین ھاواقعا لا ھوی اٹھی سو مین گلا بسیم چڑلا ایسیم، طبیت صحیح نا ھوی جان پلا ڈاکٹران ڈیکھاڑون۔ مین پاچی بجی پجلا میرپورخاص۔ جھرواری سون گلا سدھا اٹھو پوچھلی ڈاکٹر کٹھی کہ ڈاکٹر ھئی نا ،ڈاکٹر آوی شامی جی پاچین بجی، پاچان جی چھ ھتی گلی، چھان جی سات ھتی گلی، ساتین بجی ڈاکٹر الا ھمین جڈ نمبر آوی، نمبر آلا راتی جی ساڈھی آٹھین بجی۔ ایون کرتی سویا ھڑالیا، دوایا، گوریا گیلیا، ھمین سواری نا ملی، ھمین، رکشین ڈیلا ڈیڈھ سئو روپیا منین جھرواری چھوڑلا، اٹھو سواری نہ ملی۔ انگی انگی فرلا منین سواری نا ملی، ڈسین بجی دھاری منین ھیک بس مللی اوی منین چھوڑلا عمرکوٹ۔ اٹھی الا راتی جی بارھن ھتی گلا سیاڑا ھوی راتی جی بارھن ھتی گلی، رکشی پچھالی رکشاڑی کیلی ھزار رپیا کرایا گیئین مین کیلی ھزار رپیا کونی ڈین، مان بھیڑی ٹابر ٹوڑیین ھتین کونی جکو منین تقلیف ھوی، مین جھلین لا چھوڑیاڑا پکا مین آوین پلا ھیرابادا بچون یکا پیادا جا پلا ۔ہیراآباع تھوڑا اگتی تھڑا پوٹھا گلا ۔ڈیکھین تو ھیک موالی آوی پلا، ہیک موٹرسائیکلام پر مین کیلی ھا ھیک جیران ہے تو مین بھی ھیک جیڑان ہے پچھی جٹھی پجلی۔ مین این کیلی بیلی اچانی جا منین، ٹھریم چچ ھوی، ایڑین منین کیلی مین اٹھی اگتا جائین پنپا تائین۔ مین این کیلی جیستائین تون جیئی اوستائین منین اچانی چال۔ ھو اگتا جتی ابھتیا خبرا کرون لاگلا، بائو شاھ اوڑین اتار بڑی منین ڈرڑ اوی مین روڈام کو سواری نا ڈجی۔ بڑی ھچ روڈا جا پاسا، پکا جھللا مین جان پلا جھڑو کر منین ھک اٹھی ھتی گلا، بیلی اٹھیس جان پلا تھوڑا اگتا پیادا جا پلا بڑی ڈجا موٹر سائیکل، بڑی موالی ڈجا گڈجالا، ڈیلا مین ھاتھ، او ئی ھیک جیڑان مین بھی ھیک جیڑان، او من دسی یا مین اون دسین ائین بڑی ای بھیڑا چڑلا ھا ابھتیا سبھتیا خبرا کرتا گلا، تھوڑا اگتا گلا ایڑین بھی منین پتا اتارلا، بیلی ھمین، رگا ھزار رپیا بچاڑین لی۔ پچھی ھچ جھلین لا سدھا پکا جتی پجلا مادھل، پچھی مین کیلی جھلین لا شاٹکٹ۔ راتی جی ڈیڈھان جا ڈوئان جا ٹیمھتی گلا فون کونی ھتی۔ فون ھویس تو مسلا کو ھتا، فون چارج ھتی کونی اٹھی چھوڑتی گلا گھرین۔ پچھی ھچ پاسا یکا، پاسا پاسا یکا جھلتی، گھران اولی پاسی اٹھی واٹر بھروڑا پلا ہے، سیاڑا ھوی، عمرکوتاس کرتی آھوری تائین یکا پندھ بیلا ہے تھکتی گلا۔ تھوڑا پندھ موری ھوی، ھمین مانس اترا پندھ نا بیجی جکو مین موری ٹپین۔ ھمین مین کیلی ٹپین لا واٹر۔ واتر پلا بھی کڑی جڈی پاڑین ھوی، ٹپین لا واٹر ڈی واٹرا مئین۔ واٹر ٹپتی گلا گھرین۔ آج مین کلی بھگوان الھ کاچ ھلی، الھی کیڑی کارنامین کرلی ایڑی تقلیف ھلی۔ ایڑی زندگیم کئین واقعی ھلی۔ ڈجی واقعی کیئی ھلی۔ موٹرسائیکلاس ڈھیلی گاڈی چڑیلی ھتی۔ ہیک دفعا بابی جی طبعیت صحیح نہ ھوی۔ ھیک دفعا ساکڑا مالی مین ڈیکھلی تہ بابی جی طبعیت صحیح نہ ھوی آنکھیا تھوڑیا فروڑیا ایڑیا لاگیلیا پلیا مین بابین کیلی، مین اج کرین لا موکل آپون چالون لی ڈاکٹر مدناٹھ، بابا کی نا نا تون آپکی ڈوٹیم جا۔ موکل ھلی مین آلا گھرین ڈیکھی تو بابی جی طبعیت صحیح کونی۔ بابین کیلی چالون ڈاکٹر مدناٹھ ٹیسٹا بیسٹا کرائون کی نانا مانجی طبعیت صحیح ہے تون جا ڈاکٹر مدناٹھ کیون کہ ماستر بولچند ری طبعیت صحیح ہے کونی ھیئین ڈکھتی ھوی گوریا دوایا ڈی تنین تون گینیا۔ سامیجی چاران جا ٹیم ھتی گلا بابی جی طبعیت سفا ڈائون ھتی گلی۔ مین ھمین بابین کیلیھمین تانجی طبعیت سفا ڈائون ھتی گلی چالون لی آپون ڈاکٹر مدناٹھ، بابا کی نانان آنکھیا سفا ایون میچوڑیا۔ بیلی ٹھیو گوریا گیتی گلیا اوا کھالیا، بابی جی طبعیت سفا خراب ھتی گلی۔ بیلی مین کا کرلی گلا ڈجا ڈاکٹر گیتی آلا۔ ڈاکٹری ڈو سویا ھڑلیا ھیک او کلھیم ھیک او کلھیم، میں سجا پریشان ھتی گل، منین سجی رفنڑیں ھتی گلی۔ بابی جی طبعیت تمام خراب ھتی گلیا للہ <hesitation> خیر کری، مندھاری ھتی گلی، روٹی کان بڑین، سجین گھرا جین بھاتیین امین ابھلین ھون بابا بولی ئی نہ۔ راتی جی ڈسین یارھن بجی گاڈیا باڈیا <hesitation> سبھ آتی گلیا، سویری کیس تو امین گیتی آئونس پتی۔ یارھن جا ٹائیم ھلا بابی جی رڑ پلی پڑی اللہ ڑی اللہ ڑی سجین پٹھام زور پلین ڈیئی بابی ھمین منین کیلی گاڈی گیتیا۔ ھمین کو راتی جی یارھن بجی گاڈی ملی، پاسیم کو واسطی آڑا ھتا اون کیلی، اوڑین کیلی تون گھرین پج گاڈی آوی لی ٹوڈی۔ مین موٹرسائیکلام ھتا گھرین پجلا مانجا اصول ہے حیدرآباد میرپور جائین کھتھا یا کنبل بھیرین ھوی۔ مین کھتھا کاڈھلا جیستائین گاڈی آڑتی ٹھک پجلی۔ بابی جی رڑ پلی پڑی امین سجی کپون پلی، بیلی گاڈی آلی۔ بابا بی سگھی نا رگئی رڑ پلی پڑی بس اللہ اللہ ڑی پلی پڑی ۔ پیسی بیلی قدرت کڈھن کڈھن پئسی بھ جام پلی ھوی، ائین کڈھن کو ھوی۔ او ڈن ماٹھ پئسی ھوی رپئی چھٹیھ ھزاررپیی پلی ھوی امین کیلی ٹھک ھی رپیی چھٹے ھزار رپئی پلی ھی ۔ ھمئین فلال عمرکوٹ جائو لی ،پچھی اٹھے علاج کرائون لی۔ اٹھی داخل کری لی تو ٹھیک ھے، جیکڈھن نا تو پچھی میرپورخاص جائو ،جی میرپوریم نا تو پچھی امین جائو لی حیدرآباد۔ امی بیلی اٹھی سوں پئیسی ماٹھ روپئی چھٹیھ ھزار روپئی پلی ھوی۔ پروھہ کو ھتے ۔ <hesitation> جکئین گاڈیموکلی ھی این کرائیا ڈجا منی رپیا ھیک نہ ڈجا ۔ ائین کیجا جکی موکلی ھی کرائیا اوٹھ جتے گیو، ائین ڈڑیین کیلی این تون روپیا نا ڈیو، تاٹھ ماگی تو کیو جکین تنین کیلی اوٹھون گیو، بھلین اٹھی ٹھیک ھوی تو ٹھیک نتو ٹمئین حیدرآباد گیتی جاذا، مین کیلی کرایی جی کو بات کونی ہے۔ امین بابی اچالا بابی جی رڑ پلی پڑی بابی جی طبعیت سفا خراب ھتی گلی، امین راملال اٹھی سون آلی عمرکوٹ ،اٹھو سون آلی سول اسپتال عمرکوٹ۔ ھمرا امان بھیڑی ڈھنڑ گھٹم گھٹ ڈس پندھرین جیڑین ڈگ مڑسبھڑی ھوی ٹھیک ھی۔ <hesitation> ائین ڈاکٹری تھیلی ھیک پتی لگاتین نیٹنائین فیسبوک پلا ھلاوی۔ علاج مذا ڈی کالا بابی جی طبعیت جون خراب ھٹی گلی مئین سجا پریشان ھتی گلا ھمین جان راملالان گیتی آوین۔ گاڈی ابھلی ھوی، ھمین چالون لی حیدراآباد ۔پیسی مان کٹھ پلی ھوی کرایا برایا رپیا کو ڈیلا، سیولیم کیڑا خرچ رپیا کو لاگلا ۔ بیلی اسراجی چڑی لا اسرا جا تین ساڈھی تین ھلی ھئی ۔راملال گیتی آلا ۔ راملال کیلی بابی جی طبعیت جام خراب پلی ھوی مین گلا راملالان گیتی آلا، راملالی دیکھتی کیلی ھا حالت ھتی گلی ہے بابے جی رڑ پلی پڑ ، کا مین کیلی ھوی۔ ڈیکھون تو ڈاکٹر فیسبوک پلا ھلاوی۔ الی کیون دھدھکی چھڑتی گلی، ڈاکٹران جھالتی لتان، مک فیسا فیس، اوپاسی ڈاکٹرن ای پاسی امین، ھیک لت ھرون تو اٹھو ڈھی بڑی لت ھڑون تو اتھو دھی۔ <hesitation> اوان بھیڑا املا ھتا امان بھیڑی گچ ھمراھ ھتی، رتا سوا کون آوی۔ مین ڈاکٹران فی ڈاڈھی ڈیلی، رگی چھاتیاڑی مکن لتا ھڑلیا، ڈاکٹرا جی پیٹ سرٹ ججی ٹوڑتی، چشمین کٹھی پلی ہے کو کئین کٹھی پلی ہے۔ اوان جا املا بھیڑا ھتا اوین دبتی کرلی پولیسین فون، پولیسی جی پوری چھ جیڑین صوبیدار آلی منین گرفتار کرلا، ھیکی کوٹھیم۔ ای پاسی مین ماڑان بھئو لالچند ایی او پاسی ڈاکٹر ایی۔ بسا بس کوٹھی مین تو بیلی ڈاکٹرام کیڑی لڑڑ، بھراڑی جی منکھ لڑنی جی چھتی۔ بیلی امین ایان ڈیلی بوسا بس ،ڈاکٹری کیلی ھمین تمین ماٹھ کرا یمن کونی لی لڑون۔ منین ھیکی کوٹھی مئین ناکھلا، مانجا بھاوا لالچندان کیلی این کاڈ بار ھا ھیک بغاوتے ھی این با کاڈا۔ کوٹھی مئین بیساڑان ھا ھمراھ ھرامی ہے۔ این کمری ناکھا ، بیلی من ناکھلا کمری می پولیسن فون کرلی پولیس آلاڑی مین کیلی پولیس بھلی آوی ،منین کا کرلی تو ھیکی جیڑی اویم بائیم جھال لا ائین ڈجی جیڑی ڈجی بائیم جھال لا ڈوباھیام جھالال آگی ناڑیم جھاللا لاری ناڑیم جھاللا، منین چارین مڑس جھاللا ھی ائین ھیک پولیساڑا ماس آگمی جا پلا ، ائین ھیک مان لاری آوی پلا ۔چھی پولیساڑین جھاللا ھی۔ منی خوف ڈجا ھئی کونی۔ ڈجی ھلی خیر سدای گاڈی <hesitation> ٹھک پچھی سٹی تھڑیم گیتی گلی۔ صوبیدار بیلا ھوی، الی کوڑ ھوی۔ چاران جا ساڈی چاران جا ٹائیم ھچ ھوی ۔منین پوچھلی کوڑ ھی مین کیلی اوڈ ہے، کٹھی بیلا ھی، مین کیلی آھوری فاریم سید علی مردان شاھ جی گانم، ڈھنڈھا کیڑا کری مین کیلی ماستر ہین۔ دھوٹھی کٹھی کری چھی، مین کیلی راڑین ھمیر سینگا جی گانم

اگتی گلی تو منین کیلی سامان سجا کاڈھ۔ مین پانین ڈجین سبھ کاڈھتی ٹیبلیم میللین، اوین لکھت پتی کرتین کہ استاد ھمین چال۔ منین ناکھلامین ڈاریکناگلا بولابھیتر جیلیم، کئوٹا ڈیتین، جیلر بیلی ھی مختلف بھیتر۔ ھمین استاد بھیتر رلکین بچھائوڑی پلین ھی، ائین پکھی پلی ہے بٹڑ چالون کرتی نوتی ری۔ اوگ کٹھی آوی، بابا بیلا ہے اسپتالیم سیریس ھالتیم منین کیجی اوگ آوی، اونگ کان آوی۔ ائین متھی بڑی پریشانی سگریٹ کھوس چھوڑلی۔ مین کیلی ڈجا سامان پیسی بیسی تمین بھلین نا ڈیوا باقی مانجی سگریٹ تو ڈیوا، سگریٹ تو پیئین۔ سگریٹ، پولیساڑی کیلی اوی ھمین لکھجتی گلی کونی مل۔ کیئی تو ھیک مین تنین ڈین۔ ھمین ھیک اسرا جی چارین بجی مین کیلی ھیک ئی ڈی، سگریٹ ڈیلا۔ جتری اسرا جی پولیس ڈجان چاران پانچان جیڑان جھالتی آلی اوی مئین بیلی ھتی، <hesitation> اوی بھی بیلی ھتی۔ ایا جا الھی کیڑا سسٹم ہےواشروم ہے او جی نکو در نکو دروازی جیلی سامین واس روم ہے۔ منکھ جھاڑا کری اون اگھاڑی سامین ڈیسی پلی۔ جان ناستی نا جا الی کیون، منین تو جھاڑا کونی آلا برھال جکو منکین آوی ڈیکھی پلین۔ منین اونگ آوی نا ،جیلر بیلی ھی کو کیڑیا خبرا پلی کری کو کیڑیا خبرا پلی کری۔ راملالی ٹکا کرلی ڈجی دوستان فون اسرا جی پانچی بجی ایی آلی۔ مین اوانس پلا بولین ائی ڈو جیڑین مان بر پلی ھسی۔ ھمین مین راملالان کیون کین مانجیلی سگریٹ گیتیا۔ پولیسیی منین ناکھلا جیلیم، مان بھڑی جکو ھمراھ آلی ھتی اوی کا لی کری باھر بیستی ریلی لیبان ھیٹھی۔ ایون کونی اون بھیتر کو سگریٹ ہے کو چانھ ہے کو بسکیٹ ہے اون ڈیتی آئون اوبھیتر کابھون ہے بھیتر بدھوڑا پلا ہے۔ اسرا جی ھمراھ الا کی موٹا صوبیدار اوٹھی تنین باھر کاڈھون لی۔ بیلی ٹھیک ہےبیلی مین اوان کیلی ھمین منین چھوڑا مین بابی جا علاج کراتی گھرین چھوڑین پچھی بھلین منین تین سالا ٹیپ ڈی چھوڑجا ھمین مام ھتھ کاڈھا۔ پولیس ڈپارٹمینٹ الی کیڑا ہے، جکان پیرین ڈھڑتان پاڑ اون پیرین ڈاڈھی مار ڈیئی چھی۔ منین کئین کونی کیلی او صوبیدارا جی مھربانی، اوڑین کیلی استادان ھاتھ ئی نا لگاجا اوڑین ویچاری مانجی عزت جام ڈیکھلی، نتو پھرین جکان اترتان شرط اون جکو چھ سات جیڑین بھیڑی ھتی ڈاڈھی فیس کاڈھی جیڑی آلی اوڑی گاڑ ڈی ڈیتی، ڈیتی، ڈیتی۔ اون مین کیلی تون کیڑی کیسام ھی او کی تون کیڑی کیسام ھی، امین ھمین کچھری کرون ڈجی کنگی جائون۔ اسرا جی جیلر آلی اوان کیلی تون کیڑی کیسام ھی، اوڑین کیلی یار مین عمرکوٹا جی بکرا پڑیٹھ کو جھیڑا ھلا اوی بھی آلی، ھمین باتا پلی کرون کنگی جائون۔ جتری راملال ایی الی کیئی بابو ہے جکو کہ حیدرآباد گی کونی چالون۔

بیلی پئسی اماٹ ھی کونی۔ موٹرسائیکلا جی ڈک کھولین ڈیکھین مئین پیسی ھی، پٹرول ہے، ڈیکھین مئین پترول پلی ہے۔ بچما سنگتیاڑین گڈجلی کی چال تنین چانھ پیاڑین، منکھان، سنگتین الی کٹھیس کٹھیس خبر پڑلی الی کٹھی کٹھی فونین آلین، چانھ پیلی ،پان کھڑالی امین گلی گھرین۔ گھرین جائون تو موٹین، ٹابرین سبھ پریسان لاگلین پلین ھی استریا اوا جی رڑ پلی پڑی۔ بھلی مان بھیڑی وکرم کو ھتی اوب بھی مان بھیڑی جیلیم چالیس بولی چوویھ کلاک۔ سبھ گھٹی بر ابھلین ھی۔ مین اوان کیلی جیلیم مین گلا ھین تمین کان پریشان ھلین ھوا، گھرین آٹی راشن پلا ہے، کھانی ٹھٹھاس بیلیا ریوا۔ اٹھی جیڑیا جفاکھسیا کرلیا۔ مین ٹابران کیلی پاڑین میلا مین جھیلین پچھی جان، مانجا اصول ہے ڈس جوڑی پندھران جوڑی پریس کروڑی ھوی ئی ھوی۔ مین کپڑی پتی مٹاتی واپس ٹڑین پئیسی مانٹھ ھزار ڈو ھوی گھرین مین گیتی ھلا رووانا۔ اوی اچالی، جھیلتی کرتی، روٹی کان برین، مین ٹولین اچالین، ٹولین اللہ جا شکر ہے ھتین۔ میناتھی سون گلا عمرکوٹ ھیک جوڑی ڈیلی مرکیان جی پنجاھ ھزارام۔ پنجاھ ھزار اچاتی مین <hesitation> وکرم چڑون لی بسیم اترلی بدین اسٹاب، اتھو سون چڑلی فوریسٹرام گلی سول اسپتال۔ مین کیلی ڈی خبر، کہ بابی جی طبعیت سفا ڈائون ہے۔ بابا ھیٹھی متھی نری اچاوی کی مین مرین لا، منین گرمی ھوی، منین ھوا ناکھا۔ متھی ڈو ڈو پکھین ھلی پلین سول اسپتالیم حیدرآباد۔ مین جتان پاڑ گلا منین روئڑ آتی گلی، مین باکھڑی ناکھلی۔ مین راملالان کیلی بیلی منین ھا اسپتال واریم کونی ہے فرق ہے کونی۔ ھمین اپون چالون لی پرائوٹیم، منین کیلی پئسی ھی، مین کیلی تانجی دعا کھپی، پئسی جتری کھپی اتری ھتی جائی۔ ھمین مین پنجاھ ھزار اچاتی آلان ہے، ٹیھ ھزار کھان تمانٹھ پلی ھی ڈجی بڑی ساکڑی ھتی جائی اللہ مالک ہے ھک ھک باھ باھ راملالی بابین اٹھوم ڈسچارج کرالا، ایمبولینس گیتی آلی، اوان جا بڑی اصول ہے ھیکی منکھا سو ڈجی کان اچاوی کونی، ھیک یا ودھ مہ ودھ ڈو جیڑین اچاوی۔ تو مین کیلی تون گڈا جاوا، امین لاری آئون لی، مین کیلی کیسی اسپتالیم جاوا کہ اسرائیم۔ ایی گلی، لاری امین بھی پجلی، تمین جیون کرا مین جاڑین بابا جاڑین، سامین جی ساتین آٹھین بجی پجلی، علاج ھلا، ساکڑی ڈیکھون تو بابی آنکھیا کھوللیا مین پوچھلی کہ ھوی مانجی ھمین طبعیت صحیح ہے۔ امین سفا بتال ھتی گلا، علاج ھلتا ریلا ھلتا ریلا۔ او ھیک ڈن بابی جی طبعیت صحیح ھتی پچھی یکی ڈائون ھتی گلی۔ گھڑی صحیھ ھوی گھڑی خراب ھوی، کی ٹیم منین چگیا ھڑین پلا کی ٹیم بڑی باتا کری پلا کی ٹیم بڑی منین ھل کری پلا۔ بیلی پچھی امچا سجا پراسیس ھلی پلا۔ پچھی منکھان سجانس خبر پڑتی گلی <hesitation> ھمیں بابی جی کروں، لارلی منکھاں جی کرون ،منکھ ھمیں، روز الئی کتری پلی آوی۔ ھمین امین بابی جی کرون یا منکھان جی کرون، روز الئی کتری منکھ پلی آوی۔ کی ٹیم مین چاڑیام ڈیھوڑا پلا ہے، ھیک فونا جی وٹھ وٹھان منکھین فونام ڈھر ئی نالین ڈیئی، ھیک امین آپ پریشان۔ ڈیلی جا بل پلا آوی پنجاھ ھزار سٹھ ھزار، مین لاچوان کیلی تون جا گھرین، مین گھرین فون کر چھوڑلی ھتی کہ پئسان جا ٹینشن ھئی کونی بابا ٹھیک ھوی بس۔ گوین جام پلین ھوی کڑولیا سون کرتی مرکیان سون کرتی، پئسی مانجی ڈو لکھ ایی چیڑیم پلی ھوی ڈو لکھ مانجی ایی چیڑیم پلی ھوی۔ بیلی ڈس ڈنین ساگی پوزیشن نیٹھ نا چاڑی چڑلا۔ آخریم نیٹھ"ڈاکٹر فدا حسین"ائین "ڈاکٹر کنیز فاطما"آلین کہ ھمین دعا کرا۔ راملال بات کریلا پلا کہ ھمین بابی جی چانسز ھئی کونی۔ چانسز، اوان ڈنام بابین الی کا ھتی گلی، الی کیڑی بیماری ھلی اڈا اڈا علاج کرالا ٹھپ لگی ئی نا۔ بیلی، کہ ھمین دعا کرا، بابین ناکھلا آء سی یو مئین پچھی امین منکھان جین آڑ بند کرا چھوڑلی، مکھین آوی اٹھی رش کری ڈوڈو ڈاکٹراڑیا اوان تنگ منکھین تنگ کری پچھی مین اٹھو جتا موام ھاتھ فیرتا۔ پچھی راتی جی ڈسین بجی منی ڈاکٹری کورس لکھتی ڈیلا، مین کورس اچاتین آلا ڈیکھین تو بابی جی بانھ اچاتی چھوڑتو پوٹھی بیڈا برپلی ڈھی، بڑی اوا بانھ اچاتی چھھھوڑین تو، ٹانک اچاتی چھوڑین تو پوٹھی پلی ڈھی، مان سامین ڈیکھی پلا رووی پلا، مین ھمین کیلی ھمین بابی جی طبعیت صحیح کونی ہے، چالون لی گھرین۔ ایین منین بچمان کیلی چالون مین کیلی نا جیستائین بابین گھرین تقلیف ہوی، پریشان ہوی اٹھی بیلی ھون سولی کنگی جائون۔ بیلی ٹانک اچائون تو ٹانک نا اچی بانھ اچائون تو بانھ نالی اچی مان سامین ڈیکھی پلا رووی پلا۔ مین گلا ایی بیلی ھوی، کو بیلی ھی کو نولی ھی راملال بیلا ھوی مین کیلی بات سڑان چھا! بابا اسرا تائین ہےیا ڈن اگلی تائین۔ ھمین بابین ڈسچارج کرائون لی سامان باندھا۔ سامان تو امچا سامی جی نوتی اسرا جی بڑی میلتی مسافری ہین۔ ھمین مین راملال جائون پلی بابین ڈسچارج کرائون چالون لی گھرین۔ گھرین چالون لی ۔ اٹھیس امین گلی اسپتالی جی باھر ابھلی ،ایمبولینسین جی پوچھلی کی پینٹی ھزار روپئی کرایا ،عمرکوٹ، آھوری فارمان تائین پینٹی ھزار روپئی کرایا، امی کیلی یار پینٹی ھزار روپئی جام ھی ۔ بھڑی کو کی اٹھاوی ھزار روپئی کریا ۔ دھاری وین اوا بڑی باویھ ھزار روپئی کرایا ۔ مین کیلی ای کرایا جھام گئی پلی، راملالان کیلی گاڈی صحیح کون ھی ۔یا گاڈیا پراڑیا ھی۔ ائین دھاریا بھی ھی۔ آپان بھیڑا سامان بھی ہے۔ اپون چار پانچ بھائو ھون۔ مین کیلی آپون حیدرآباد اڈیم چالون لی اٹھوس گاڈی کرانی آئون لی۔ بابی جی طبعیت صحیح نا ھوی۔ امین پریشان۔ امین اٹھو سون نکرلی، اٹھو اوڑین ارڑھ ھزار روپئی سڑالین۔ ارڑھن ھزار روپئیم ڈن کرالی مین کی آپون ڈیئون لی۔ ایمبولنسی جا ڈرائیور ھتا اون امین کیلی بیلی بات سڑین چھی ،امان بھیڑا مریض ہے سیریس ھالتیم او جا جٹھی بی ساس نکری میرپوریم نکری، ٹنڈی الھیارام نکری، عمر کوٹام نکری این امان بھیڑی چالڑین پڑی جٹھی نیڑی ھوی ھوی اٹھو کلاک لاگی ادھ کلاک لاگی امین چیکب کرائون ائین لاش اچاڑین پڑی، این کی اتھو اری نا کری۔ اوڑن کیلی ڈرائیور تما سون کنھن بہ قسما جی اڑی کری تمین منین فون کرجا باقی تمین بی فکر ھنی جاوا بولی۔ اٹھو سو امین نکرلی آلی اسرائی بر اٹھو امین بابین دسچارج کرالا۔ مانجا بڑی ھا اصول ہے کدھن پئسا ہے کڈھن نا ہے، جکو بہ پیمٹ ھتی مین اون ڈی چھوڑتا پئسی جتری ھتی۔ امین اٹھو پجلیمن کیلی تاٹھ پئسی کتری ھی، پئسی دو لکھ روپئی مانجی ایی سئیڈیم لاگوڑی پلی ھی دو لکھ روپئی مانجی ایی سائیدیم لاگوڑی پلی ھی مین کیلی بابا پئسان جی ٹینشن ھئی کونی۔ منین کیلی ڈی خبر تو ھتا کٹھی مین کیلی مین اتھی باھر ابھلا ھتا۔ مین بابین کیلی تون کھائی کا ھمین اء سی یوم بیلی ھون، منین کیلی مین بوتل پین۔ ھمین اپون ڈاکٹرران سون متھی ڈاکٹرر کونی ھون، بوتل بڑی متھی گھڑین تقلیف نا ڈی، داکٹر ھل کرری مین کیلی مین کیلی ھوی بابا مین گینی اوی لا، ایوں کرتی میں گلا باھر بل بل پیانڑتی کرتی ،ابی جی دل ھلی پلی پنجونجاھ سیکڑو۔ ڈاکٹران جین کیڑ ہے نارمل انسانا جی دل ھلی پنجونجاھ سیکڑو ائین بابی جی دل ھلی پلی پینٹی سیکڑو۔ ایل سی دی لاگوڑی پلی ہے امین ڈیکھون پلی بابی جی دل کام پلی کری پینٹی سیکڑو، پچھی چوٹی سیکڑو۔ امین اوان کیلی ھمین امین بابین ڈسچارج کرائون لین، بابا بانتا سدائین رومالا جی بینٹھڑین ائین خمیس۔ اوان جی ڈریس سجی آپکی ھتی، بابی جین رومال نہ خمیس ڈنوڑین ھتین دوھبیان۔ اوڑین وگان رومال استری کر چھوڑلین ھتین مین اچاتی آلا۔ مین اوان کیلی بابی جی ڈریس چینج کرا، بابین بیٹھڑین بدھالی خمیس پیرالی، چوڑین سیٹ کرلی۔ گیس کاڈھلی بابی دم ڈیلا مانجی رڑ نکرتی گلی، پچھی امین آلی ایمبولنسیم۔ پچھی اوان جکین کرڑین ھوی اوی کری، بھلین لاش ھوی جکین ھوی اوان قیاس اوی کونی۔ اوی کو پٹیوالی ھوی کو سوئیپر ھوی، اوان پنجاھ گیڑان سئو گیڑان۔ اٹھو سو نکرلا کان پنجاھ ڈیتا گلا کان سئو ڈیتا گلا۔ ائین امین گھرین بڑی کان فون ئی کونی کرلی، گھرین فون کرلی امی معنی مرپوریس معنی ڈن تھوڑا چٹا ھلا ۔ پانچان ساڈی پانچان جا ٹائیم ھلا ۔ ازئین فون لگالی اگی اگی فون لگالی۔ ائین نیٹا پر لکھلی استاد بولچند اوڈ گذارتی گلا ۔امی جتی ساڈی چھی پوڑی پانچان جا ٹائیم ھوی ۔ڈن تھوڑا تھوڑا چٹا ھوی پلا ۔امی جتی پجلی۔ گاڈھی اٹھو جتی گھرین بریک ھنڑ لا ۔امی کھاٹ اچاتی آلی ۔ ھمی بابا اٹھو پریشان ھتی گلی بس ۔ ھمی مین کلی ساکڑا مالی منکھ کو ماوی <hesitation> ھیک رکشی جائو عمر کوٹ ۔ عمر کوٹ می سامیانی اچاتی آھو۔ ائین سامیانی ،کالین ،سامان اچاتی آھو۔ ائین ایمیبولیس یاڑین لاش اتاریلی اوی ٹائیم کیلی کی نتون اٹھیس مکانی جی پیشی گھنڑی گی ۔کہ چار ھزار رپیی مین کیلی ٹھکی ھی تون ابھلا ری اٹھی امچی ڈو کلاک ،چار کلاک ،یا پانچ کلاک ھی جکو امچی ریت رشم ھی ۔ اوس پچھی لاش بھڑی ایمیبولیسیم واپس اچائون جکار امیلاش بھڑی اوی ایمیبولیسم چار کلاک ،پانچ کلال منکھ جام آلی ھتی ۔بابی وچاری جی نہ آئی ھتی نہ باء ھتا۔ اوی ڈھار تکی گذرتی گلی ۔ بونڑ ھتی کنی ھیکچ پوت ھتا بس الی کیون قدرتی آڑی جا نظام ھی ۔ آئی ڈھار تکی گذرتی ھلی ،باء ڈھار تکیگذرتی گلا ۔ پچھی ائی شکار کرنڑ پکھیان جی شکار کرڑ۔ ماستر منکھ گتی ڈوٹی جی پابنداورتی پورتی ایین وادھین کامین ھتین کونی۔ ڈوٹی بہ ڈکھیان جگایام ڈیلی شاھپورچاکر، منڈ جمڑائو، ست چک، اٹھ چک، اچھڑو تھر گوٹ جافرائو، پراڑین شادی پلی، اوس پچھے بابا اوڑیھ سو ستریم اٹھی آلا۔ امین اصل خد ساگھڑ ضلعی جی ھون۔ اوڑیھ سو ستریم اٹھی آلی۔ ضلعی جی بدلی ھوئ، اوڑیھ سو پنجیٹھ یا اوڑیھ سو چھھاٹھ ، ضلعی جی بدلی ھوئ، او ٹائیمام ضلع میر پور خاص ھتا ،امین ساگھڑی جی۔ ڈجی ھیک استاد عمر کوٹ ضلعی جا ھتا۔ سانگھڑ ضلعا ڑا اٹھی آوی اٹھلا سانگھڑ ضلعیم جائی، کی تہ مٹ سٹان ڑی بدلی ھوی۔ بابا بیلی ھمین، بابا بابین الی کڑین کیلی بھلجی بھیل ہے او سانگھڑ ضلعی جا ہے، ائین تون عمرکوٹ ضلعی جا ھی ائین تمچی کین تہ مٹسٹ بدلی ھو سگھی، این تون ھتھ کری تو تمچی بدلی ھتی جائی نتو ھوی ئی کونی۔ بابا پریشان ھتی گلا کڈھن شاھپور چاکر، کڈھن پراڑین شادیپلی، کڈمنڈجمڑائو، سنگ، چنیسر، برو، اچھڑو تھر، کھائی انگی انگی بابی 1970اٹھی بیا کرلا بدلی اٹھی کرین ھمین بھلجیان کیون ھتھ کرین ھوی میرپور ضلعی جی ھمین بھلجی بھیلان کٹھی ھتھ کرون۔ اٹھی آتی پلی ھیکی ڈجیس واستا ھتا، ماستران ڈجان کیلی، بابی کیلی مین ہین سانگھڑ ضلعی جا مانجی گھرین عمرکوٹ ضلعیم او سانگھر ضلعیم او جین گھرین ھی عمرکوت ضلعیم۔ ھمین بدلی کراڑین ہے، ھمین بھلجی ماستران کیون ھتھ کرین، ٹیلی فون ھتی کونی کو موٹی منکھ ھتی او ٹھو ھتی تو خبر نا، ائین ایڑا کو سنگتین بارڑ ڈیلا۔ بھلجی کو، بابی جا کو دھندھا ھوی گلا میرپورخاص آفیسیم۔ اتھو بھلجی بھل بہ الا ھوی۔ بابین الی کرین سرالین کہ ھا بھلجی بھل ہے ھا تانجی جگائیم آر چاھوی ائین تون ای جی جگائیم آڑ چاھوی۔ بابی کیلی ڈی خبر تو بھلجی بھیل ھی کہ ھوی مین بھلجی بیل ہین، تانجین مائیترین کٹھی بیلین ھی کہ مانجین مائیترین سانگھڑ ضلعیم بیلین ھی۔ تون سانگھڑ ضلعیم آڑ چاھوی ککہ ھوی مین سانگھڑ ضلعیم آڑ چاھوین، منین جاڑین ہے عمرکوٹ۔ مین تانجی جگائیم اڑ چاھوین تون مانجی جگائیم آڑ چاھوی کہ ھوی۔ تو چال اپون چالون ڈی ای ٹھون ڈی او موکلی بر ھوی کیلی خمیسا ڈن آجا، خماسان اجان ڈو تین ڈنین ھوی۔ بابا گلا سانگھڑ بھلجی الا عمرکوٹ۔ بابی کیلی تون فلاڑین ٹیمان بر فلاڑی ڈن اسٹیشنی جی پاسیم ھوٹل پلی ہے ایم آیومینبھی آوین اٹھو بیلی بھلجیی کیلی <hesitation> ٹھیک ہے۔ بیلی بابا سانگھڑیس آلا <hesitation> میرپورخاص ائین بھلجی عمرکوٹاس الا میرپور خاص۔ بیلی ایی گلی ڈی ای ٹھون ڈی او بیلا ھوی، اون کیلی بیلی امینالی ھون بدلی لی ھیکی ڈجی جی